To la duko pani mono na bono yile no kɨ kɨshang, bono yileno bo non, bono ye dumbulo, bono yileno, wane mane dukow. Bono jobe lipen gin mono na ye dame boi mono dai na mane ta bo kai pangha mi na yimai, na duwono tikne woma wupima bono tikre na wurmai ko wati gin mot, bono wui na bomai an ambo wun tama bo wupumai. Bou wupe bow matuwu bom bil ayimi, bo ɓil ayimi irin tuka wom min wa. Min gire ɓangha gro ayimi min ma bo kii mondin bom kir mondin bom matimu mina bow matiwu amboi bom joɓe lipenii bom ye kumat ma boni bom ye ɗiri karpe torumen mu male mu kome da kome mun ta anko amamu mun duduk dow. To ɓanje shimi wom ya bom ye kishinu poi mondin a ka almai ayim mi na gi, shi ma panghai woi yi kwui. To bomu duwo mu kishimi min nini min nini puroguru ba ye boni domu wai min mane shakima min mane ye panghai. Bom ye panghai bo wonduwoi, bo ayimiba mane dwalima mun duko kishimi wo min ye wonduwoi yu. Dim pormi puroguru ɓoma, ba bomu dim min mane yimai min ye mondin to shimi.